ja taku kiti uun ti sayu ná´a nakatye ra ñaa yanu sani sayutu ri kiti tuku kiti si´n turi nakatye taku uun kua´yu ka taku lurru ha taku tixu taku xintiki taku ntari kuu mi kiti ti kuase yuku ra ña´ra un kiti ti yuu´yo taku ná´a nakatye taku ná´a ra tii yu´yo ka kuu koo nakatye ni aja koo ka na kuni´u nùù koo ha´ra ha´ra yuu yo tyi uum kini kari a ñaa sinitu´e hua ñaa na kuniri nùù yora ha´ru kuniyo nùù ri ra miitu seko sa´ta ri mii ri ra ikara tuvi ri ra ta´na tuviri ka ra uun ya koo xiintua ra uun ni kita yo ntasinu yo ve´e yo ntasinu yo takuu si´ka a in uvi hora hua ntoyo nusatiu´n yo nùù ya tiu´n ra ni kita yo ntasinu yo ñatyo uun taku ntisakatyi ná´a a takuatyi a na sia´nu a ná kuatyi ka kuna tuku ra ña´ra sa´ra nùù ri ka na kunina ra yu yuu´na tyi ñaa uun yanu kò´o tata´n ri aja yanu kò´o tata´n ri ñaa a´su ya tuku tata´n ri ra a ta nikisia ni kusika ntuva´a yo kuayo yuku ra ikua´n ñaku uun tiempo kisia´yo ve´e yo ra ika kunu ñaa ta sini yo nùù ri ra yu´u yo tyi un tika na tuvi yo ra nta yaa kuu´yo